Ny pasipaoro zany da tsy ino i io fa tarihin-kevitsy manamariky ny mombamomba ny olo raiky na ny zom-pirenena lafa i miampita sisin-tagny hafa agny. Igny zany da tsy afa-misaraky ny tegna lafa tena handeha ampitan-dranomasy.